Igye ngi'ngye okwakindu ekyee erikalha omwihanga eryanganziri isikulhi ahabamanyikakirya ingye ngabugha indi kihikire keghe nikokitholhere ekyabya esonga eyo kububanza kikayamba okwikolha obunywani nabandu abawulhwe ghuthasi thuthabugha thuthi ngo mwa mibiri erisondekania emibiri omwa wandi mahanga imwayisangana muthi ahumukabya imwamabya bughuma habweribya inyweboosi muliho habwerisondya asyo sente nerikalha buholho ekindi eyindi songa eyanangahayu indi kihikiri thulhibaghuma thukalhiri omwa <hesitation> thulhibomusasi mughuma. Omubiri mughuma, sighalhe ekyangalheka ithwayithahulha okwa baghenzi bethu kutse ithwowa ithwe ngathwamabya baa mani okusinga iboo kandi ithwanginaghabana amaghezi wangaleka ithwaboosi ithwakulhakulhana nekindi nanginabugha indi kyanginabya kibi, owaali eyo anginaghibulhya athi habwaaki kandi amabugha athi kyanginabya kiibi, thukabya thikasuba omwa byobughirinde sighulhiminya olhya ngamasa iniahekire eki beithu habweribya mukamulhighira ayisalhaghande omwa kihughu ekyanzire imwasangana muthi obundi abiri lhetha ekyanganaghunzaho obwomezi bwenyu haghuma nerihanga eryoosi ngoko lhine.